Känguruq hüppäseq väega <hesitation> armsahe niimoodu hopsat-hopsat, volksat-volksat. Ja sis näil ommaq väikuq pujakõsõq sääl kotikõsõ seeh kõtu pääl, kedä nä sis piät hoitma ja s- kasvatama nii suurõs, et nä esiq toimõ tulõvaq.